Bəzəu a gwamnati yiri sa yei zəu abəg təd yi ba rəg pən <hesitation> kiniye kani rəg nong be kəm kəm kəm jena bəg ma təd ho ba rəg pən kini yak a bəg ye pən kini kai bən shad bəg yak bəg shad. Bəg ye na agunpər kəib pini n hoo na bəg bai vak ba ma rəg ken kenu nohe yau bu kanu bəg aba rəg ya'd bu yi bəg bai ri. Apena wah ba am zim a bəg kah rəg sa yei shar biru abai wah nan heh, ba a zim a bəg rəg saa bəg təg yi bai biru kai. Bai biru ma təg rəg nəriabəg nəri rəg hun biru a dari sara bai biru wab təri a rəg whad bai bu kanu drizəun nəm pena bəg dub n rəg bere n rəg zore pəgh shumen hah bai a i kanbu mbe be hah shine bai nəri kan bu mbəi be hah tsein swana. A yanzu, a yenzu hah bu təu bai ri rəg bai bu numon ama yak yiri bu huni bia bu gbamtəng. Anoi nam'i wah bə nəm ma nəm wab yi n yiyi adənibu ba iye pəm deri jiri a yiribu rəg san bəg <hesitation> bu <noise> ayi ya taghi <noise> ayiri bu rəg san. Buba arəg sa shumen a shii amaru a irəg tag hah rəg tag nəm məng bəg kah ma rəg wab təri n rəg yi jena jena bəsauri nrəg hun jena jena nan dəi təng ba gba nəu tanubori, bəg gba nəu tanu bari bəsau bayei nəng. Bə sau bam she, bəg rəg hani ho bəg ya na bo pinu aviui bəg ma rəg ya bəsau təri dana jena jena gbah nəu tanubari n dəgbə sau jena jena gbah nəu tanubari n dəg bəsau. Pinu aviu bəg bəg damura buba bəgbuba hoo jiri rəgbe abe yiri akini bai <hesitation> whanni bəjiu hah bəjiu bəi lulan məng baima sid yei nəri aba nəri nan <hesitation> ba hah n rəg woi yi avəri hah bu nəri sid daun aha bam bu ba rəg faru yanzu hah ha bai ji, ama dəg bai rəg, ba hurahwo yi ba hah bai ma kad bəg rəg vak bə sheyei n hau jii kai, bai ma kad bəg rəg yak bəg she yei n hoo jii kai məng sane i rəg dəg n rəg yare pen nəng rəg jii re zəun nəng n yi ba vo bəg nəg bəzəuri mənha bə rəg sane? I rəg vak bəg aje məiri bəgma rəg wajira danabəg wabəiri n rəg ya ba jiri jenajena a bəg dəg a bəg yak tanubari hah abəg kan wabjiri swabyei bama rəg fad vo təri abəg yi bari. Jiri abəgma, vo fari ma sid yei təri mpəraru dan təndribəg mpərzəu məng. Vo fari ma sidyei təri mpər zəun ya be wunza n yak kubuməng vo farima sidyei təri mpər zəun vii bu məng vo fari masid yei təri mpər zəun təujiri wumza məng kini mpər zəun ma gha mpər zəun shen kəi məng. Bai ma sid yei nəng nan təng, ba bu ba hah mana rəg sid bo numon rəg nan məngi rəg gbam məng bai biru kah ma təg təri rəg nan məng jenah hah bai biru gbamtəng hah bu kanu ba rəg kan bu n rəg zo men n ye hun yiribu nhoo rəg bəi Nan bəg təng she bəg rəg bəi she n hoo na bai wah ho rəg jan bo kini yiri bu jiri abəg rəg whad a bai bəg rəg ziw məng bəg ma nəm rəg təg bai biru, bai bu kanu rəg təg akai bəi bujin rəg təg re kai ake numon bəg kah ma rəg wab təri n rəg ziw n rəg ga agunpər ba ma rəg fad na vo bəg yi bəg bai ri abəg fad vori bəg na ya ware wu bai she n dong na wuh ah iyi bai she rəg a sanu nəm a kan hoo nəm hoye yi bəg agun pər rəg fag dori n rəg nad ba she n rəg sa dan jena tana bai bəgyi bəg bai ri abəg ya abəgye bad ba a she rəg wa re jiri bəg kah ma rəg ya na mpər anamnoi bəgye ya hah ku bu kaya noi ku nam noim jen ma hoo yiri bu ziw rəg n dong ku a yau yiribu a hoo ziu. She a zəg nuru zəun rəg ya bəg yaiko nuru pena agunpər rəg zəun rəg yabu sai noi nam'i rəg nan təng she bu rəg gbam məng ke shiu ake nang avəri yiri məng izim məng bəg ya məng bəg yi na dri bəg bəg dena bəg bai ma bəi rəg bəg rəg shi n rəg jii na bəg jena bəg mma yak bəg təd hoo bəs jena bəg ye yak tanubari abo awori ajid men n fam yerike bəg ma yak bəg təd hoo jena bəg ye ya avəri sidmen n fam ye rike. Ba hub bəg ma hoo bəg nanra ayau <hesitation> bəg woi aborma bəi rəg mana nam bəg bəg swabna nabmi nabm bəg ma na nang bu tanu avou bəg bo awub bəg, bəg rəg swab na nəu wah. mana a hah irəg tah <hesitation> dri gabi a pain yiri ai <hesitation> zim ba yei mang ake yau painyiri iveng dri məng nsa bəzəun məng mmana məi jibə nzim jibə. Mana jimə, jimə zim nabm hah məng, mana nabm hah bəg zim ahah məngo məng isa ne bu reg ken re san san? Akah dəg ayiri nəm bu ma rəg təu aye ahah a retam rəg təu yei hah a ya za dad n kəd za dad n nam zəg noi məng kinakina hah bəg kəd hoo agun pər nan təng jiri deri yai bəg sid jii naiku woi nəm a təg yiribu ku zaza hoo nai n hoo ye kad bo yau nam yiri bu atag ama puu nəu dwong ku zəg bu kuni in twab wuri, ama puu napu dong ka zəg bun kəə wuri ayau buba hah ri gwamnatu yi woinən n sa bəg zəu akini wah ri məng, n sa bəg zəu a kini wah ri məng, n sa bəg zəuna kini wah ri məna bəg təd bu ba rəg pənkini pənkini məng bəg hoo bəg gwa bəg hoo bəg gwag avəri n gbad bəg swoh məng bəg rəg sa ba rəg gbad du bashe rəg sa she ma jiri kai məng bəg rəg sa yi bahah nabm məi məng ma zəm a bəg gbah hoo ba kai ba hah i bəbəg ya tanu awub arezəun məng she ma zim abəg gbah ho ba kai bama rəg sa dəi təri a wah sa. Bəg ma she mana avəri bəg bəg yak nye meb bu bo yei n fam ba rəg tag ashi rəg tag ashi. Bu shei ma bəi ba rəg she ba kəm ba rəg. Ba rəg jii bai wah kəm swo ke she ma bəi rəg bəg maye fyeng hoo mana nəm yiri bəg tah na vak n ye yak bəg ma bəi she bəg bəg ye she bo bai njii bəg ma vii na bai mma idə rəg bəg sha fam avəri bu ba she apa kpag kpag bəg ma nəm rə meb voyei təri bəg woi rəg yi, dau bujih abəg ma tod hoo bəi ba vunəd bu məng bəg ma nəm rəg ya təri mare kai rəg ken dau a n dang bəgna ya ba jire ba rəg fad yo nya bai jiri ba rəg bad bu nya bai jiri ba rəg nam noi ashi tagh nəm tag zəu kai mare aviu ba bəg rəg vi'i avin dan rəg vii məng mare mpər kəib ba rəg kəb bəg dan kəib məng mare mpər pani ba bəg rəg pan bəg m hoo bəg ye kəg kai wui sai bəg ma whad bai rəg bəg hoo bəg rəg zoh re bəg dan sa re məng ayau bu ba n hunshe gamnah nəm ma rəg woi zo yei n wha vo yei jiri abu rəg ken san san funishiu men rəg ken sansan.